Ni filmu so sin ni filmu so sin matete baro kronik-de-nariɲa kronik-de-nariɲa he ro jara ba we woro ma ba hamiza hamiza niɲu nitin aba vɛ a sove ba nicoza han ni filmu so sin ma tete ni dɛnu sin